. Óliho, ñásoo, wamefiaya źiduo, kabuma. Buõ bóo nuḃuini oġaḃo dólo niġarẽ dólo. Ominumuiġaɭiel mumieŋe, timi ihin, númuiniźitieb pask źítieeb niźiduo kazualeġoġákokom múnamomamomom kuḃaane núġuġure. Źiduo źoiniġaɭo muśeġaliġumooġoġuriga muśe áan. Źitueb numuiniġaɭo kumooġo kúse ṗoko, kumooġo ái koleźaġareŋ foriŋo fíhioliemidili.

Na wa tiare múdidialuwa ekasoro waḃayuźae me waḃaya koneɭimiġataasa afiamiġaɭo kúnahaab mími, kulanuġuḃa kafimen timi ekasoro nexameḃakafimen. Koniġatasa ahaŋudo káḃemin kom kom ólio ubiẽ min mókane ahaŋuġaḃeġatasa sadepã nimoamesohulaġadia. Me aiḃanisohulaġomuṗe purġalimo búnoo, timi ézoku sósihi inanale. Ézoku ahaŋudokana nínelo min. Dõk númuɭeġu ózuḃo, ózuḃo napresk dóo fómimimom asietuem presk káfimenuġom ãmemtã. Konuġufimẽźiduo me ahaŋuhoġana nireniho. Náfoo selmã ólio noxamoźakadial, olanofieŋe pask mónamimimi heli oɭum kákõtene minafiamiġaɭo ahaŋu nínelo. Dõk moinitiġatasa sadepã neformeġatasaġoġuŝemi. Áhaŋuloġanemin wálaġahoyẽ min. Kabuma koinekom kalirõwa kíamakio. Kalirõ ubiẽ źítueb źoźiini kalilirõko. Kabuma ahaŋudo káne mupuo me źítueb ahaŋuźo káɭi oźiaġo, timi wánemeliarumundaġaɭo ehew eḃaye. Dõ ñásomingen ehew doḃay, numuiniġamialo étueb. Źitueb dõ źóźihaŋeuri kabuma, nihaŋeuri óɭuom. Neḃayamuṗe káiren, káiren, kuhaŋu- ahaŋukoġana níḃeġo kom źítieb, káirẽkiamakio, ahaŋukoġana kom źítieb pur ólio. díi wãwa voafiamiġaɭo moiniwãwa voo- ee- kom ikasurol niɭiemezua. Dõ tradisiõnemã, ikasurolwa, imarmitwa moini, moini źíṗemimunda.